<laughs> eiii la de la yelw yoo. Fu san naɛ la nɛreba ki'ira ti ba san dɛna la nɛrsɔba n boti voole gee ti sum ka bɔta voole la ni tɔi mɛ paa ti fu nyaŋɛ yele Ba yeti ba voole. Gee la san ta gaŋɛ ma wan yele seem de la, n beleni ya mɛ <hesitation> ya wa nyaŋɛ sigese ya sɔsega la fii, ma boi bini ita la sɛla puan. Sɛla ti fu wa yele se'em bala, fu wa belum. So, trick la za'a de la fu belum ba gee tɔŋɛ in a polite way. Fu wa yele bala daaseere ba wa sakɛ.